malatin amtan kwa mfano ufumbuzi hadda fulania midassa feta dubattan wotestati fet binaadam testitan muu ama horri testitanii kwa sababu binaadamin ruhu ishia ;lillla thamani kabduu lilla amminen jabdua kasafuda ishia wowonsun hammatinnen dub binaadam hin fuletenuu sila qomtinii binessum fuleta maana binesin hark binaadam kas jirra binaadamin dandete won ishinfet kulli hiuddi dubattan binadam fudeni ee wanyama fudeni testenii.